<noise> To mə ni mə nyɨmi kam n buu kwaama gəm kang yarda kwaamagɔ a tai guntəm məndini n gə nə twila sosai dagən. Twila ni kam da yɔ gɔ maa dou mam ka, gən bʊtɔ gən jʊni ga gən nwe ga. A lɔ bwe sən kanga ja bəi nən faligən yɔ bola nən a lɔ malamaitini har da bei, hai! we bə suwalei dʊʊmɔ yʊ da maa jʊni ja jaba nyiyo da bei dɨ shikenan. Da be na lɔ kənami nenəmi be nən mə woi gən bʊla ya wɔ tugɔ ya wɔ tugɔ shikenən. To laa ya feka wʊni laa ya dəg dʊʊmɔ wʊni dʊʊ ni ya <hesitation> dou bwenʊle bʊlai ja jel nəni, nəngɔ laa dʊugɔ yɔi ja yɔ yo a da dou laa da dəng bwei nəngɔ laa ja yʊ mwemo laa jə səb bʊtɔgɔle laa də ko fəmən məndile laa gunne fəmən mandile laa aa gunneaa dʊʊ wini la suwa kəgale gɔ ga dəng ka gən jʊni aa nəngɔ laa kole gən femən nɔɔ gən fəmən bweni fəble sɔ nəngɔ a dɨɨ dʊʊgɔ ləgga dɨi gə ja shi shik sɔ, dɨɨ nəngɔ dʊʊ wini laa jela youli a suwa nɔɔtəmɔ gə ja tam wigɔ. Suwa nəbo gə ləga da tɨɨ, kam wigɔ ka ja jile wi, ka nəl a məgle <noise> kaajəl. A dii laa yəla laa yɨm fəmənɔ laa gunle mə laa mə gung fəmənɔle, mə gung fəmənɔle hankali a hankali. Fəməngɔ laa ya gunle woi laa guni shikenan laa kəlatəmi. Kəlatəmigɔ kaləb a nu dum kaman nu laa daa dumi a dii laan kəla. Dii ya ka tiyagɔ ya ka tiya tabwalənɔ laa ja maltənɔ tuuni gəm, laa ja fəl a dii laa yəla ja be lɔ be ya yɨ ba ya kub shikenan, saa jəl ja ni shikenan. Har mə kəla nyo naa nʊni a daa dumi. To na na kənkɔni na miso məu jabɔ dun a duniya, na mə jabɔ dun ai jʊni ma faru jəbɔ məi na mə jabɔ dun ai. A dii bwaga dai twilagɔ a daa nyi di a dii waketəm məndi kenan guntəm məndi kwaamaga gungi woi, mə sakebɔ n daa kaa twila wo, mə sakebɔ da kaa twila a wʊni jə doui jə shule nən kan nyinong ko ja ƴɔ nən mə kaa daa ko a fei tun daga lɔ bwesən dai to mən be nəni so sai kənkɔni. <hesitation> Na kebɔ nən glaa yɔ nan tɔ dwaamo tib laa nən yəla nən gwile nəblam ka we ga a laa kishi nən a gola timi nəb gaba kaminile yɔ ja wɔ nəbɔ təbbi ni ya wɔ nən bə babawuro wɔnən laa ja be ya ja twɨ nəm turare ya nəna kan ja twɨ nəm turare nəngɔ jʊgo məu buulalewo har dwiyen kai. Məu buulalewo har dwiyen, mau buulalewo har dwiyen nəblani ka nən a gola mana jəga nəblam. To har dwiyen məu bʊʊla <hesitation> jəgagɔle wo mugɔ nəl məndi gəm jʊni nəblan ja kəshi nən a golai naa nəfitəm amma kebɔ nəfitəm. To jʊ mə ko kai mə koi kai kai kai kai mə koi a bʊmbɔ, jəga a daa a bʊmbo ko dəm kanjəl daa ni bə koi kai babu sai mwe tiyəm a ba kang nən a mal a tibəl jʊni mweni a be a mula bele bei woi, a mʊla bele a kang nən a mal a tibəl nyo, ka ji sai kami da ker ba ja won nən wo da yab nən mweni naa mwe tiyoni na wɔnən a sunən a kang nən a mal a tibəl mweni kafin da wɔnən ja yabale nəni gamtino laa be laa ba mimmimi daani nən tɨlam woi gam mwe kawai ja wonən jə yable nəngə kawai gam mweni laa be ba mʊr nəngɔ mə wo. Mə wʊni na mweni na mwe dʊʊni ma mweni na nən gam təmi kam naa wɔnən naan gola. Na miso kaa nəl wo iyale kəsi nən don mwema bei gamgən dagən. <hesitation> lokaci a təl betəmɔ bele degəni nən mʊba nən tɨ mweni ba kang nən kangi suwale fəlen buuf suwa fou nyo buuf a'a da ga kamile ga kamile, dɨɨ laa nəbni a kwama kwamai bayiləmni a kwama kwamai laa yaba be yabale nəba be ta kang nəni dagən abba. Kafin nən bəla daagle dəng dəng dəng dəng mweni a be gamgənɔ a fələm daagɔ gaba ɗaya dangən mʊlale nəngɔ bə suwale bəngɔ wo ko sɔ wʊni na nə tamtən bʊtɔi na dɨ a dɨ a dɨ na mweni na ba wɔnən wo na gola kai n buu kwaama gəm kang, buu kwaama gəm kang sosai fa, buu kwaama gəm kang tun mə dou motale mə sule fəlen nən jirgi gən mə doule kai mə nyabɔ motawo nən dou motawo nya damuwa ko mota yala nən mə ko mota kala, ko menene kai babu, babu ko dəm wallahi nya dou daani daagɔ mə nya masalawo guntəm nən dəngən a lɔ bwesəni dangəni. To daagɔ mə nya masalawo na bə dou fəi to bə yɔ fou yɔ bə gulo mwe tiyo, tiyo wini fal nan yɔ fala tushi nyo glaa daa wini mə glaa ya mə glaa ya mə lallei glaa mweni be la gwil məndile laa gʊile gʊi. A gʊi glaa suule sui nəngən kawai bwalbwal nyo kana nəblamka dila kambɔ la tal kamigɔle. To laa be da taa kang məndi woi kwan laa da gungi na mi nyi na gaba ɗaya kawai gɔ naa wurdii wurdii wurdii, falni damai gɔ na mi ka jeltəm wo kawai. To wallahi duk jʊni nəl a nya rayuwa gən a bwangtən a bwangtən nəl a maai, kai kai kai kai kai kam kanjəlɔ kwaamagɔ dəng bənle fa fe feka bəmle. Feka bəmle don yɔni bə yɔle nyi kwaamagɔ feka bəmle kasuwani bə jale nyi duka masifa kwaamago feka bəmle <hesitation> wini butɔ gən butɔ lɔ dʊʊmi dama butɔnɨtɨ wo sɔ na bə jeli dii ko kətɔ kumni wane məg tiyagole bɔ gaba kamile məg tiyanile bəngɔ kena jʊgɔ kənkɔ jamani ni la bwankam sɔ na bɔ jel nyo fa nən katɔ kum sule nyi məg tiyanile jig jig jig jig bə dəngle kami ni to dʊʊmɔ jou janga jəle gɔ juwe juwe juwe to gə jou gɔ butɔ sɔ. To kanjəlni a daa kai nəlla a kogən nəlla kogən nəlla kogən koo yabɔ daa bɔ daabɔ dum mou da dumle mou daa dum nyin maam munɔ daamtino. To dʊʊmɔ yagɔ jiggəm jiggəm a lɔ. To wani damuwago mə tagi sai dai lokaci ni ba mə naa nɔɔli, nɔɔli məndi a daa twilai habba kai kai gən bola yʊl laa nətəlam məndi laa da duu nɔɔli məndi dou ya su nən a lɔ boka gədə kubo jəlwo to lo lokaci mən yeom bigɨ kenan mə dɔum bigɨ mə jəla jimbɔ dou nɔɔli məndi mə benən fou bambam gɔ də dou maam də maa wenene maa menene mə kaaji nən jʊgɔ. Kaaji nəngən haba bə tetemi a kel. Kaaji nən jʊgɔ sam dem nɔɔli məndi be mə ya fou bambam ya fou bambam yəla mə jilabɔ sam sam kwata kwata ya mə nya nəbuni, nəbuni gɔ we nə kiyo nəbuni gəmi. Nəbuni yɨ a kela kwaamagi nəngɔ ni mim nyinong beban tal nyo n nɨ nɔɔligɔ ya nɔɔle ya wawai tagənɔle a yʊl. To jʊ ko <hesitation> kai na nəla tɨbɔ tɨ fa doutəm bɨgɔ a lodiya ma bə tɨbɔ tɨ, kai kai na mun bele daani jə nɔɔm bʊgele da kaa ɓənde gɔ jeno jə suwa jəngo jə maa bi sulaa, yɔ yɔ yɔ bi jeno dʊʊ jəlabɔ koo bi ni bə doui wani mana kun, mana bə ta na kun bənɔ ji, tana kun bənɔ ji. Ja fem gwanga gwanga gargajiya jino gəm təji. Ja jəlabɔ kaa jʊni kal jim gargajiya jinolei to, nəngo bə mana jim wo har har har komai wo kowa lokaci gənɔ a sui bə yol kel kwaama bə dou nən a lɔi to sauki amma da bada sauki ba, bə nɔɔ galan sosai nɔɔ galan. Maawo jəlle na wo jəl nyani gə to yɔ yɔ nya nə bɨ jeno sɔ, suwa jengo jə maa bi sula. Yɔ ya nya pastor jeno sa maa jem. Kai kai kai nəlla naa nɔɔli bə gala nən jʊni dagən sosai, gala nəngən kebɔ be galan bə nɔɔ nən. <noise> Nəbni a dou gargajiya dai ja ya nu jino a kwam ja ta gargajiyago a kwam ja jəlabɔ kaa jʊni kejim gargajiya jinole nəb a dou bɨgɔ daai ja nɔɔ galan təji. Bə kanja wai kai kai bə bakabe ja tɨ kwano təji bənɔ ni be bə you nən guli maa nəl a maa nyin, tɨm kamigɔ gale lɔ wane tuwolɔ sule <hesitation> bəla ji nən kanjəlo ma tun ba dʊʊmɔ ma wʊni yabə təla jim twamale a yəmi, to bə kɔla twamaniyo na lala bangɔ bə maa bɨ ja jəlabɔ ko kilano tɨm, kilanɔ tule maa wo jəli gə jə yɔ sɔ nya nə bɨ munɔ sa maa mun. To kel kwaamayo be ba doui a dou nən galan, a dou nən galan, to nəngɔ bə you gən nəngɔ kwaamago feka bən wo kwaama jila kəl kwaama ba yɨ kanjəl dʊʊmigɔ wo kaənkɔ lemanle nu nəbɔ a wummɔ nəba you kəl kwaama kənkɔni yila bwantinle dənga dəng dəng kənkɔni labɔ nya nəb bigɔ doule bwangtən kel kwaamagole, nəb yaltəm kwaamago təji doule, nəb ni bwangtinle bwangtənle to laa kanjəl safingo laa a bwangkam kənkɔ miyo nəbɔ maa safile laa miwo a bəla nən wasan nyo bulam a dɨɨ. To nəlla gun damuwa gəni fa bə guni fa bə gəgəi sɔ, nəlla gəgəi. Bɔ gəggi a kang dʊʊmi nəngɔ babɔ dou bigɨ nwo kənkəni dou ko a fe komai a dou da sauki, nasanago be bəm nən komai da sauki məu yɨm lɔi be ji nyanne nən jʊwo beti sule ko fe <hesitation> ja’ doule ko fe.